gaf tokit <hesitation> jar laman tok wollin yaati, ishuma yaat kaan dub ilman namkunni bissan kas bute. Dub namkun won ito dab!, inninen dhaka himbekuuu ilman isannen kullo bisan <hesitation> taba kaamtan swimming pool eden kan kas but. Dub nam kunnit dhaka himbeku, kun kas bue ilman tan fude kasafude qarqare ilman tan save. <hesitation> baada innin save rawwot, namanyaa iskun wonnin yeden waatin sila arr arm hiijetini bila atin won an ito himbekuu waq cchalat beka edeni.